أحس إنه أحسن طريقة عشان أنهي فيها اليوم إني أخلص كل اللي ورايا، يعني إذا كان في شغل في البيت زي إنه أغسل المواعين أو أرتب البيت أو أحط الغسيل أو زي كذا، أسويه بعدها أحب صراحةً إنه أقرا شوية في الكتاب حقي، <hesitation> بعدها لازم إنه أهتم ببشرتي وشعري قبل لا أنام لأنه مسوية روتين مخصص ليهم، يعني أحب أحط كريماتي وأغسل أسناني وأخلي الإظاءة مرة خفيفة إلين ما أحس أبي أنام.